Maro karazany mihinsy gne dite io ka satria arakaraky e zava-maniry ahisinao ame amignao, misy zao hoe thé noir, thé vert, misy gne dite veromagnitry, kininiposy, misy gne dite voasary avao koa, dite sakamalaho, kanela afaky anaovagny dite aby daholy izy io.